Ay ga ba ay ma laasabu araŋ se hala ga k'a sohõ. Iri gonda: Afo, i hinza, nidi kala igu, kala iyye, kala ir gonda yagga, iri gonda iway cindi fo, daga iway cindi fo ir gonda iway cindi hinza, kala ir gonda iway cindi gu, daga iway cindi gu iri gonda iway cindi iyye, iway cindi iyye kala ir gonda iway cindi yagga, iway cindi yagga din banda kala waranka cindi fo, daga waranka cindi fo ir kwaay ka tun kay kala waranka cindi hinza, waranka cindi hinza kala ir ma kwaay waranka cindi gu, waranka cindi gu kala ir ma tun kay kwaay waranka cindi iyye, daga waranka cindi iyye kala ir ma kwaay waranka cindi yagga. Dir kwaay waranka cindi yagga me, kala ir ma ka waranza cindi fo, waranza cindi fo, kala ir ma k'a waranza cindi hinza, waranza cindi hinza ir ma ka waranza cindi gu, waranza cindi gu, ir ma ka waranza cindi iyye.